Ba sidkoriɛn ra ma ba sinuwa ra, ba'a ninɛ ba lowɛ matete. ba low matete. A bie ba dirobe ŋian 'a ere, ba se'ora wure a ere, donke to ba reliziɔn ɲa lowɛ matete.